Për mi al e üna cuestiun come ël suchèr, se ritene che ël sal a pösa fete mal pöle ridürlo nen dizuma nen eliminelu përché al e 'na coze spaventuza, mi l'ai pruvà 'na volta ma, però pöle ridürlo e pensu che tant sal a faza anche mal